Inson bir oyda yoki iloji bo'lsa bir haftada bir kun texnologiyadan uzoqlashib turishi kerak. Shu bilan inson o'zining tabiatning bir qismi ekanligini his qilib, undan uzoqlashmasdan turishi kerak. Bu juda effektiv yo'l deb o'ylayman.